कोफी रोही चे गोनि वरी प्रकार न रोहीने सलड कोफ़ी ने <hesitation> रेर प्रकार न कोफ़ी आवे। पल में से कि ना आंगे बालंग पन या उठरी बालंग छाए। कि चे रेर प्रकार न आवे। मैं कोफी चाई पहले जब दूट नहीं ये सब होती हैं। पितली पन हाई मैं सिर्फ चाई नहीं। पाणी आली चाई पीन नहीं हाई। मैं ये कोफी में से पीने भी नहीं लागे।